داونی یا هفتی ورځی له دوښنبه شروع کیږی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه او یک شنبه په افغانستان کی د جمعی ورځ رخصت وی او خلک کارته نه خی خو په ځینی هیوادوکی بیا شنبه او یک شنبه رخصت وی